Nai makwan kdgita ungasahaa ar mung dfarvid mahuda inwa ching nai kdadiy antkra dʒganatra, inching chinf knitakara ungwassaha arme dʒga gyanbi, ungwasaha ar gatgana ar mugarumulg kʒnrahatra ar mulgarumunlg kʒhilatra, ar gatgana kdgi sa hiyaha baduma bag ndukah arn ʒhilatra arbagana dbidavakwa umʒhiltra arma dagalsi ungwasah inching chingkn umtakra dʒgan angwasaha, armanitrwa cha dgi tartr ʒhila tri ʒhila ha trbi badgi bagna ʒhila hatr bagambag ndukwah amitr in wa bag nitr bagambi, ndukwah anmitr armai ba ganbi arsrgsrg kʒga ud thab ba dum bi nud taki undushavatrb ar surga surg gdʒga duda ardʒgana balapi duda ungwasah whalvah kuma inching ching kdadiya umtakra dʒgantr ardʒa dnungwa saha tra maksaru tesgnitr kngwasahatr na ar dʒga mta dn gwasahtr argatgan kdgʒg sasa arʒgna ar ʒulama armay ushavbiya. Munga kudish dugi tagtagnaya ar dʒagna may wa tagatagta kiy may nuda ushavbiya, baʒa thur dar da rah ar usrava bile uos dʒgan nuda ghalvaha argatgar kdgʒg sas kn ungwasahatra, ar gatgana kdgi da mulga rumung kn dʒgan yahana ungwasan anda ʒarhana mwan ching nai kum tasa andʒgnatra mung wan ba bagabag karfe, thuba ko ukwaha sasan sa hinayaha sasa ʒulamana na dʒarhana dun ungwasa han in wan ching nay kum takran naiditra ungwasan thaba ba bagabag karfi ufadna ar sasa hiyaha arsasa arsasata kafa ar tgan kafa gayuwa thuda ninyaha umtak kska ndʒganatr, may ghadna kdʒganatri in dahabu madunina umtak ndʒgatrkska mung wan mulgaru mulg kuda ma ha, amma na mung ʒababn may digit ivaku n biy tagar tag kusan taki mana ahkdi ndukwa lannada langa kma na kʒrabamina ma vakatura amma vulgavuga. Koba usa aya me dgit vak ʒrabe me ndukwaya viyar vulga amma inching ching kmtakra dʒganat arnai taki ar nah kʒrabatr nuba thadbi amagana kʒrabatra ma chimam takra kdʒgan a ghalvar dus arnagan km takra inching ching kdadiya a ghalva and u san ar surga srg kdaya dʒgam dʒrahatr, at tsagtrstag kʒar hatra klbga ko ardaga dama gima la madamal lama gimal dgi an dag ndukwah ammitr kʒa rhatr, atsaga ʒarhatr wa duwa dug ku shava mitr kʒhartra ar mai ushavbi ar dagalaʒarhe asas ba lapiya balai mai dgi dʒgar dʒgbi kwa kʒhil vulga shawar kusan unching ching kum hakar usa vulg shwir kʒarhana ʒhilana ko be ʒrabana ko ba thuhawakyahna in srg asgnal kumtakaran, arbaga kwari inwa ching nai dadi dʒga dud kuba ud band kwah udan yaha surgai mungya an dʒga balapay mathalna kai usa manfa ma thanlba mung nun taka kdʒanan mai ushavbi ma whatsa haya haybi mai bawa bi Usn mathaln aman amma mung wankusu manchuga a dagalya man mathant hanin ammd wawawa, wu usn dagalana chinamduchng ktakran ammd to me nntakranbi, mai nm takran dʒgan dn duda mabadʒa vana mathalbi amdʒgana balapi mathala koba hulfa kuar kud nagan kdʒgan dkna kwa sagauda vakah kwan sagau vakh kwan sagau da vakaha am ʒulamaru amt hayarum chinga ching nudan kma takran mung wan vigy ya mana kai mai dasabi armai dharka kwakwa amudn mai nmtakranbi, inwan tagda tagnai ma kwan klbg in ching ching kdadi kdʒganatr in chinja chig kadin kdʒanathuh ua kyah ʒara chugha ha mung indagal da vakwaha, amma baban ashe sha duli dagal nin, to kwan marobiwan dughanbi baduli aha dugnun takiya in daga dama makarant amu abasa ina a vigya tsaghara amn dgdaga ba vigya tsahwahim tagitaki, kay in daga tsahwara amun sha adul aha dagal num aha dago dvgy whalvahbu marowi uwar budʒadugan Ʒara ghalvah thaba km daga tsawhada mitra anha ardagal da nuba kyha arolagi da huba tapaha ha tra dhanndi ardagal nitr da hutgan dgintaku rda tag naya dginna hubalsana wa marbi maduniyibi, wabadgna kuba uda aha srga umtakr dʒga dudbiya do ko bi hay ahada tag da tag nn shah wada tagada nn inchingai nai kdgi bag ʒara dugha ara ghwalvah invulkur shwara naya in vukurvuk shawar taki badum dgi hubavahana dugha ar daga da vigya shuvahi diyan, mdai kdraja hrarubiy vulama vulg kdraja yaʒhig ndaku chngan kmtakrary mwan tagne makwa kdigita ah skaaya dʒgna badʒa ibu daa hina hara badʒabadʒg dada hinahara mun nudah shakh shakh shakh ar vugwa shawar takiya dʒandʒha ba lapi lapi dʒarhaha yaʒhigla mulku mulga armitr kskai baji kum in dʒgana vulga vulgyaʒhigu dʒola vulghw vulg yaʒhigla klapiya in dʒgan maʒarhara arvulgwa vulg nudeh kshawar takiya bagi kdigi ghud kwan madʒga nanna

Mukad mulku mulga khdʒarhaha wakwaha mulkumulg dgiya bag ndkwah mitra, ko daga da vala digika mabagaba ndusagina in chingan kdndiyana ʒarharkuma in bagatrbag kmarant kʒarhar inchinga dadi, ba shag don mun ʒarhara ar bagana kmamakaranta in vultur vulg kafa in sugtur sug bakdi nag hratra in bagtrbag ar mai takiya davig takiya kmnakwa kmnakwa ka, in chinga an dadiya rawuwa basngr bashagr, dgi mung li tagwatag takiye bagi ndkwaihi kuma in mai bagani mung li madgit marwa bag ndkwh amitr ma bagaga ba kuma mulgwad mulg yaʒhig inching chng km takrandʒanar, ah kn kli ardiya ʒarhatrra dagal da halg hanlgna me jiranbi ʒra bahi pla hibuwa, dig da ghlag amn kʒra bivanʒr dagal daman da hala kaf vigya udgudah ʒrmai kibakbi mai nirgbi, kulumʒr dagal da halg mai mmtakranbi dgi intagtr tagnaya ʒarghatrna abalarbi dagal da halba ʒra avitr yaʒhigi a gata gatg vak yaʒhighla. Taki yaʒhigla vulkwnd vulga kdgi kmda bag nmda ʒarham aha vulkmd nuna km muthru mulga, am nurama to ya ʒhigla kuma mulkurumulg, to ʒrh amn ʒhargnu nura taki kandki glatrabi mai dukwa ya am da glatravi mai amda gla traglga kʒarhan diyam bi, kʒar daga da huba thabiya arhuba tsga dgiti mar ʒgai ntr dako ar ʒgana kaf shiyal shig dako vivtrvlga ar ʒgana dva maha nda arhutsga arʒana marobi wawan kdgitbi, rayuwa kwan kdgit tsa marobiya kwata kwata kwata marobi ba kwata kwabi krayubi mung wana mun kwabana glagla kʒarha, amma dgdagal da halga awarama mʒran marobi wanbi mung wan mai kwabanbi nnhgnina glatra ti nini aglakʒarn yaʒhig wa gluda uabi wa glubi hikyamna hkud kʒarharu ya ʒhig da kwa mulkuru mulg hikya ʒarha ba wa dʒdah wa hikni hrkyio kʒarh biya bawa kh wahada biyaʒhigi wahikyud badek liya armay kobabau bama kuma bavak tir, amma muntru mulng yaʒhigla ya ʒhigl maba haiha hal gn tak yaʒhigla mul wad mulg. Ahʒarhara amun yaʒhigla kuma vlalavulg, kaglaʒarha dʒgana hinana mai nmtakrani kowara adogdal da usga, mung nthran kowara ma higyihna higyid k madgy dagal da usgw gla ʒar mugaru mulg yaʒhigl gla ʒarh ma chihti nnyi bakai yaʒhigla chiga in muku mulg an yashigla aha chig kua muku mulg ya ʒhigla, amma ma dʒna dʒgn da mulku takwa yaʒhigla muki niyaʒhglbi, se tare chihit chiga ma chihit chignn adagal da gatgana ʒarhahina ma mubarara hubaga kwa ha dagaln da bagana aha daga da usag atsagtr tsag kusg thaba arda gal amda gal umtada, to am glgan glag khraru da hlgn ma nna takranbi, ihwantagne taki hala halga vulkur vulg yaʒhigla bagabagk thura archinitra ardaga hravatrdabathura kuwar glgan khran yaʒhigl wa gluda udbi wa gludibi dagal da ʒa kafahana haal ʒarha ba kaf shiyalshigna arʒgana kaf ma haya arʒgana may namfaniyan biya.